ما نعرفش نلعب البالون، كرة القدم. كنت نعرفلها بكري وانا صغير، بالصح ظركا <hesitation> بيا ذلي مارة ما لعبتهاش، ماجاتنيش الفرصة باه نلعبها، <hesitation> نقصت فيها ياسر، و <hesitation> ظرك كون نجي نلعب في <hesitation> ماتش نتع بالون، مانعرفش حتى ن-كيفاش نمشي البلوطة قدامي ولا مانعرفش مانعرفش حتى نباصي.